Tsy haiko aloha gny karazam-piso. Piso io hotrany raiky avao, misimisy avao io fa tsy haiko ny anarany. Tsy haiko anaran'ny karazany rey.